Ny revôlisiôna irana tamin'ny tao sivy amby fitopolo sy sivanjato sy arivo io zany da nitariky ny fananganany repoblika islamika. Iran a izay Persa taloha da tena manana tantara ara-kolotsaina, manan-karena indrindra moa fa ny ampira akameida.